اكثر حدث ساهم في انه يشكل حياتي هو اني انقبلت في بعثة دراسية بالخارج لان اهي ساعدتني في اني ادخل التخصص الي ابيه وادرسه وبالتالي يعني اشتغلت الوظيفة الي فيها اليوم فيعني هاي الوظيفة اهي يعني حياتي وبفضل هاي الحدث يعني اهو الي شكل مسيرتي المهنية كاملة